Greece laf tok laf amtan bisan gudio jal kubet amine inama laf sunni bisan jal kaban ishia bekaa kiles laf sunni kiles gudioa bokene laf sun hin chochoba dub laf sun laf cholle kabanotu hod hinkabne dadon dao cholle bokea amine ta mukin boo.